Marrueko pegua reta kua reta jae, jae oyea va reta no arabe, <hesitation> berebere jare africano reta jae reta jata ipia kavi reta omoresive vaera mbae jaeko jae reta iyemongueta, iyemongui jare danza jaeko <hesitation> nagua jei supe va no jare soko kolorido jae jokua jae reta apo